<laughs> firy ho añao firenena efa notsidihiko? Tsendriky tsy mbola nitsidiky fireneny fa mañano dekoverta amin'ny boky amin'ny film io da misy manahaky Etazonia da dekoverta an'ireñy; kanada, soisy, Môrisy fa nitsidiky firene zao da mbô tsendriky tamin'ny fianako.